Pi ridduciri li spisi e li cunsumi, la prifirenza pi li casi nichi havi pigghiatu corpu macari fora di li granni città. Lu mutivu di la prifirenza pi li casi nichi nun è sulu pi teniri vasci li spisi, ma macari pi li rittimi di la vita. Quannu ci s’avi a spartiri tra trravagghiu e famigghia, li spazi nichi sunnu chiù prattichi.